Neri tong fana, yadda, <hesitation> yal fana kwa po tongnɨ, mpi ngan, tong fana ɓe, nganɨ, tòng fana shang ngan. Shang ngan, mpì lokaci ce ɓe tong fana shang ngan. Mpì nga mwen ɗang, <hesitation> shɨkshang ngan, mpì ye neri rayuwa fana ɓe nga yali, ɓe nga kat kepyan ce ner kɨ rayuwa fana ka. Nde fana mwa, kɨ nɨna, mwa pan ngan rit-rit. Ko nga kun ner kɨ shang kɨni. Mpi bi ye na fana mwa cɨn ngan ner kɨ tong fana, ɓe nga yal kwatɗi, ɓe ner kɨ tong fana ɗa ɓe nga ni bi ye mwa, mwa cɨn ɗa, mwa mwa cɨnɨ, ɓe shang ngan ɓang. Mpì ye mwa pan ngan rit-rit, ko shang ngan ɓang. Ko ner kɨ tong fana ɓe shɨkshang kɨ tong fana shang ngan, mpi ye nga kun ner kɨ shɨkshang ɗa, ɓe a ɗa nga tong kwat. Ko nga ɗap, ko nga shɨt njèp fana mwa, te nywe ni tong aha ne nɨna mwa shɨt ngan nyi ɓe shang, ko nywe ma, nywe cɨn a ɓang ko nyɨ shang nywe ko yedda nana fana mwa panna, ko shang shɨk ngan kwà njà la mwa, ɓe shang ngan ɓang. To a ɗo nga po lɨ kɨnɨ tè mwa tong shang-shang. Mpi ye kaɗang gha tong ɗang kɨ shang gha ka, ɓe bi kɨni kɨ rit ka ɗo ɗa. Ɗang a yal ɗang mwa shɨt bi rìt-rit mwa gha, ko bɨ ɗa mwa, mwa man gha, ko gha cɨn shang-shangngɨ, ɓa yali, ɓe gha me pokin kɨ bɨ ɗa mwa, ɓe bɨ ɗa mwa pò shang nghà gak. Mpì ye kaɗang ye bɨ ɗa mwa Mwa me pokin ka, ner kɨ tong fa, ɗang gha kat tong ye shang-shang ka, ɓe tong karan shang gha ka. Ɗang mɨna nga yali ɓe, nga, <hesitation> nɨna mwa shit tòng shang-shang ngan, ko nga cɨn ko shang ngan aha. Ko nga mwen aha, ɓe nga tong, ko sherna mwa ma, ngha iya lɨ kɨnɨ mwa te, wu ni mu cɨn aha ɓe shang. Mu munu cɨn aha ɓu ni mu bi kɨ, mu met kɨ ke funu ɓe kɨ shang mùn. Kaɗang ye mu tong ɗang mu cɨn bi ne ye ke funu rot gakɨ, ɓe kɨ shang mun. Ɗang lokaci nɗin ter ce mwa, ɓe nen shɨt bi ye ko mù cɨn mwa mùn, ko nyɨ shang mùnɨ. To kaɗang ya po la kɨ po bi ye, nen nen po shɨt kɨnɨ gha ka pò bi kɨ yɨar kɨ nenɨ, ɓe tong fa ɗa, kɨ shang gha. A ni ɗa me cɨn kɨ bi ye rit ka, ɓa ni ɓut kɨ jɨ kɨ, kɨ dùn gha. Ɗang ɓut kɨ dùn gha ɗa, ɓe gha bè kɨnɨ le-le. Mpì ye gha karan tong kɨ ɓut dun-dun ko nyɨ pokin kɨ kɨ gha ka. Kaɗang gha po ɗap kɨ bi mwa, teni gha ɗap bɨ nƴɨ aha, ɗap bɨ nyɨ aha, ɓe pakce ɓe bè shang gha ka ndɨr. Ɗa ni bi kɨ me ji kɨnyi dùn tong fa ɗɨ, ɓa be kɨnɨ kaɓwinɨ, ko gha ɗap bi ye rit-rit, ko gha cɨn ko nyɨ shang gha ɗɨ. Mpì ye mu cɨn bi rìt-rit mwa, kum po mwen aha, ɓe shang mun, mpì ye kaɗang ya mwen rit-rit, ɓe gurm mwa ni gha, ɓe mwa tè, kai, tòng kɨ gye nyɨ shang nyɨ dung. Ɓɨ ce pò dùn kɨ ɓut ngye nyɨ ka kɨɓut. Mpì ye kaɑdang a po cɨn kɨnɨ a ɓa ni shang gha. Mpì ya mwen ɗang shɨk po shang gha ɓang Ɓe gurm mwa ni gha, ɓang ɓe mwa lɨ te, ta ɓut po shang ngyenyɨ. Ɗa mwen ɗa mwen ka ka kòp-kopɓi, ɓe shɨk karan shang gha ka. Gurm mwa lɨ te, ye mè ɗo pò cɨnɨ <hesitation> komptak nyɨ ɗang kɨ kop ahey? Ɗang kaɗang a cɨn bi mwa rit-rit gak, ko kaɗa po mwen ka yɨar aha ɓe shɨk nyɨ pò shang gha gak. Mpì ye bì rìt-rit ye tong ra kɨ rit gha, ɓe mwenɨ ɓe shɨk kɨ shang gha, ɓe gurm mwa ni mbutol ɓe mwa lɨ te, te go nyi shɨk shang nyɨ ɓang. Ɗang kaɗang gha mwa, cɨn bi mwa ko bi mwa cɨn ka ɓa tong ɓà tong ka ɓut dùn-dun gak. Kuma gha tong ka ɓut ɗùn-dun ɗa ɓe karan shang gha ka. Mpì mbì cɨn-cɨn fa mwa rit ka ɓe ɓut nyɨ karan shang gha ka. Ɗa cɨn mbɨ cɨn-cɨ́n fa mwa rit, ɓe nenɨ nyɨ pò làng kɨ sar gha, ko nyɨ pò terkazɨm mùn, ko mu po met ner kɨ shang kɨni. Be ;dang nga ni bi kɨ met dun kɨ ɓut ngan, ɓe nga lɨ nen fana te, manag gha ɗap bi ye ɓut kɨ me dun ngan lebe ko ngà tong kyi shang ngan ɗang. Mpì ye kaɗang nga cɨn, nga ɗap bi ye rit ka ɗa mwa lèbe ka, ɓe pak ɓe tong nyɨ karan shang ngan ka. Ko ka ɓe wun kɨ mɨ magha ce ɗang wu pyarng po, ɗang po shang ka, ɓa lɨ kɨ mɨ ma gha ɗa te, komtak, yi morbi yi ni bi ye ɗom ɓe nga ni nga lɨ yi ɗa, ɓe bɨ ɗa rit ka. Bɨ ɗa rit ka ɗa ɓe yɨ be kɨnɨ, ɓe yi, mana ɗa, kɨ tè o, ye a, ɓe sɨrran. Ye nga cɨn a ɓe tòng fana kɨ shang ngan ɓang. Ko tòng wok ye mu po tong ɗang ye mu cɨn ner kɨnɨ a ɓe pi gha tong ɓe kɨ shang ngha. Kaɗang pi gha me sit kɨɓut ɗi, ner kɨ tong Ɗang gha jɨ kɨ bi rìrit ka, ɓe gur, go nyɨ kɨ ni gha ɓe te, he, komtak nyɨ rit ka, ɓe kɨ shang ka. Mwa pò dùn kɨ sɨm gha ɗo ɗa. Mpì ɗak-a ɓe mù tong kɨ bì rìrit mwa, ko mù cɔin bi rìrit mwa, ko nyɨ shang munɨ. Mpìteko mu mwen ɗak-a ɓe tong funu nyɨ shang mùnɨ. Mpì ye ye munɨ mun gurmɨ, mu pò cɨn bi rit ka, ɗang mu cɨn bi rit ka ɗa, ɓe mù lɨ nshak, te, komtak, yi ni bɨ ɗa rit ka. Yi be kɨ bɨ ɗa aha. Ko mana po wang kɨ, rit ka ɓà te, hay, yi ni cɨn ka. Yi ni mù cɨn aha. Mpì ye mu cɨn a ɗa, ɓe shang nmùn. Ɓe mù tong kɨ mì mana ɗa. Mu tong kɨ mì mana ɗa, ɓe shang mun ku shwar. Pakce ɓe lokaci ce ɓa tong kɨ sher. Sher mwa dung-dung. Sher mwa shɨkèt-shɨket. Mpì kò ce ɓa tong kɨ sher gha nyi, ɓa ni en kɨ sher gha ɗa cɨn ka, ɗang mɨ gha rit ɗɨ ɓa ɗir nyɨ. Ɗang pak ɓe mɨ magha ɗa ɗò rit ɓul, ɓe cir ɗir gha ɓang. Ɓa ni tòng kɨni shangshɨk ngha nèr kɨ tòng fa. Ner kɨ mwen fa ɓa ni tòng kɨni shang ngha. Mpì ye yɨl ka lòk-lok nyi, mù ɗir shàk. Mpì ye yɨl kɨ jɨ kɨ ɗom ɗɨmɨ, ɗang mu ɗir shak ka, ɓe tong nyɨ karan shang mun ka. Se mu ɗir shak, ko <hesitation> mu tong-tòng shàng-shang ner kɨ tòng funu mu pò tong mwa, ɓe mu tong a ɓe kɨ shang mùn. Kuma kɨ shang gha, ɓe a mwen aha ɓe pò zuk gàk. A zuk ko làteni bɨ ce cɨn ngha ka kɨɓut. Gurm mwa ni gha, ɓe mwa tè kai, ye me ɗo shangshɨk mat nyɨ aha ko kɨ mwen ɓe pò tangkɨm me? Mpì gha mwen ɗang bi mwa shang gha ɓa mwen ɓa po tangkɨ kɨm ka yɨar gàk aiy. A pò shwar gàk. Gha karan ni, a ka ɓut dùn-dun ka ɓe gha karan shɨ, tang kɨ bɨ ce ka. Mpì ye gha, gha kɨ shɨk Shang ɓe dɨnga mwenɨ, ɓa po shɨkshang gàk. Ko gha te nɨne, ɓe kaɗang shɨ po shang gha kɨ mwen fa, kɨ yal fa, ɓa mwen ɓe shɨk nyì pò shang gha gak. Kwà po cɨn kɨ bi ye yē ròt fa mwa, ɓe shɨk pò shang gha gàk. Mpì kɨ lok ɓe go ce jɨ lɨ ye, yi ni kwamtak bi yɨ cɨn na ngan ɗa a la, yɨ kàt nga cɨn yì rit ka, yɨ mòrbi. Yɨ mor kwi siran ɗang. Yi ni nga man kake ka. Ɗang a lɨ nyɨ a ɓang ɓe tong fa ɓe shang gha gak. Ɗang gha tong ɗa po yè kɨ gurm mɓutɗɨ, ko kwa bɨ ce cɨn ma gha, ɓe gha gùf-gùf-gùf ka ma gha, ɓa ni tong ɗa karàn shang gha ka. Mpi ya cɨn bi rìrit ɗɨ, ɓe bi rìt-rit ɗa mwa mwa dinga shang ngha gàk. Gurm mwa ni gha ɓe nyɨ shang mwa ɓang. Kwa mwen kɨ gurm mwa, ɓe shɨk nyɨ shang gha ɓang. Kwa tong kɨ mɨ ma gha mwa ɓe nyɨ shang gha ɓang. Ko gha kɨ jep fa mwa lù, ɗang gha, gha cɨn bi rɨrit ka, ko jep fa ni mwa kɨni mwa ɓe karan shang gha kaɓang. Ɗang gha pò cɨn bi rìrit, ɓe tong ɓe pò shang gha gàk. Mpì ye gha cɨn bi fa mwa ririt, ko bɨ ce sit kyi ɗùn ɓut gha ka, ɓe a ɗo shɨk kɨ shang gha lemet, kwa tong shan-shang. Kwa mwen ɓa pò shwar. Kwa, kaɗang ye ɓut dun gha ka, ɓa ter ɓa sem ɓang. Ɗang gha kɨ ɓut ɗùn-dunɨ, a ter ɓa ghɨr yɨt nyɨ, gha ghɨr pi nyɨ, gha lap pi nyɨ, gha lap pi nyɨ, ɓa ni ka kɨɓut. Mpì ye gha kɨ ɓut dùn-dunɨ. Ɗa rit ɗɨ, ɓe mù bè kɨ bi ye dùn-dun mwa, kù mu cɨn bi ye ri-rit mwa, mpì ye kum tongnɨ ɓe nyɨ shang muni, ɓe tòng funu ma, nyɨ shang mùn ɓang. Mpì te, gha sit ner kɨ gurm mwa, ɓe nyɨ shang gha ɓang. A cɨn bi rit ka ɗa sit ner gurm mwa, gha ɓa sit ner goce kaɓang ma. Se gha dinga mwen bɨshɨk-bɨshɨk. A mwen bɨshɨk-bɨshk ɗa Ɓe gha po le kɨ mbì leng-lengnɨ nkè gha gàk. Ɗang kaɗang tong fa kɨ shang gha, ɓa sit ner kɨ gurm mwa, ɓe ko bɨ ke karan cɨn kɨnɨ kɨ gha ka, mpì ye gha mwèn-mwen fa, ɓe shɨk pò shang gha gàk. Bi nèr kɨ tong fana mwa, ka man ɗo ɗa. Tong fana ɗa, bi le ka po nyin kɨnɨ, shang ngan aha. Mpi nga mwen ɗo nyi, ɓe nga pò shwar gàk. Nga shwar, nga shwar. Ko mɨsna kɨ we pi ce we jɨ ɗo nyi, ɓa te, a ye baba fana ye gha jà? A ni shang ngan cɨni. Ko ce ɓe nga cɨn bɨ ce, ɓe nga, shang ngan aha, ɓa njà ni, nga njà nyin nyɨ. Ɓa ta ni, bɨ ɗa shang ngan dung. Ɓang ɓe lɨ ngan te o shang nyɨ dung a nɨna, to ɗo yɨ dung. Ɓa te baba a ni bɨ ɗa shang ngan aha, mpì gha ni bi kɨni nga kat ɓe shang ngan aha. Nga met pi nyɨ ɓa nɗa cɨn aha, ɓe shang ngan aha, ɓa mwen ɓa pò shwar gàk. Mpì ye kaɗang mu tong ntòng cɨn ka, ɓe yɨl kɨnɨ karan rit mun ka. Mpì yɨl ka lòk-lok nyɨ, ɓe tè me mu cɨn bi rìrit mwa. Ko mu tongnɨ, ɓe ɗin ɓut funu nyɨ nyɨ tong pi gàkshit ɗɨ, ko mantang mu leng bɨ ce kat. Mpi gha po tong ɗa po leng kɨ bɛ ce, ɓe tong karan shang gha ka kɨɓut. Se ghà, mu fwo bɨ ɗa mwa ket-ket, ko mù tong gàk, ko mù shwar-shwār gàk. Ko ka ye ngan kɨ bɨ ce kei, ɓe mi mana kɨni, ɓe pɨn ngan. Ka ye mì mana kɨnɨ ka, ɗang kɨ jɨ kɨ ka gha, ɓa nang nyi, ɓa ni tong shang mùn ɗo ɗa. <hesitation> mpì ye nɗin ter ce, ɓe gha kɨ bɨ ce ka, ɓa ma ɗa ka ma gha nyɨ ɓa lɨ te, komtak, la yɨ ka yɨ kɨ bɨ nyi, ɓe yɨ kàt ngan ɗang. Yɨ kɨ bɨ nyi, ɓe yɨ kat ngan lok ɗang, mpì ngan kɨnɨ ka. To ɓe mɨ ma gha ɗa nyɨ kɨni, ɓe lɨ ngha te, ɗa kɨnɨ, yɨ la. Ɗang mi ma gha ɗa nyɨ kɨnɨ kaɓang, ɓe te, ye, ye la yɨ jɨ dɨr na, ɓe yɨ bè yɨ ka bɨ ɗa kà. To yí mòrbi. Ɓe nga bē ɗo ɗa. Ɗang nga kàt dɨr mana ɗa, ɓe shang ngan ɓang. Nga kàt dɨr mana ɗa ka, ɓe pal ɓe kɨ shang ngan ɓang. Mpì ye nyi katka ko kanda nganɨ nga katka ɗɨ, ɓe kɨ shang ngan ɓang. Mpi ye kaɗa nang bi po yi ɗang, sh yi kàt kyi pɨn ngan ɓe kɨ shang ngan. Bi le ko nga tong-tòng fana, ɓa te me ye nga pò tong tòng shɨkshang, ka ròt tòng-tòng ɓut dùn-dun ka. Mpì ye nga tong kɨ ɓut ɗuǹ-dun, ɓe kɨ cɨn ngan ka. Mpì bi ye nga ni ner kɨ yal fana, ka tong, ko nga shɨt, ko shang ngan ɗo ɗa. Ɓa nga mwen aha ɓe shang nga, kwà cɨn bɨ ne ye ɓut na rot mwa ɗɨ. Mpi ye kadang ye mu po cɨn kɨ bi mɨ cok nu gakɨ, ku cɨn nɨ ɓe nen kɨ lang sar mùn ɓang ɓe shang mùn. Mpì ye gha tong tòng <hesitation> yal fa, ɓe ngò butom, ɓa nang po nen te, komtak, nen ne, a bèt yɨaran nang kɨ gha cɨn, gha ɗiran, kà rit kà bar gurm ncɨn ɗang. Nen kɨ fwot lap fa ɓe ɗìr nghà. Ɓe shit gha kwat. To gha ɗap ɗo kɨ nen ɗa ɓe jɨ rit nghà ka cɨn bi mwa.